Bəji na yo ngaɗə məsəagəguraja, naja ngə pəshir-pəhina nju mər- pəshina nju ngaɗə daɗi əna- nju həsəli anə hyel nju- nju pətlənya nju utsa nju tsa dang, nju na miya. Naja ngə bəji na yo ngaɗə məsəɗagəguraja tun ngya ɗa ba bəjir- bəjir kərəsmasəu. Nju mər nju nju səm sə pampam pampmam pam i. Nju səl kum, nju ɓwa mwalari, nju- ɗa mirəu, nju ɓwa mətləɓə dəzəu. Dəhə njo səm pəshi pəshi nyi Ya nju ngaɗə məsəɗaguraja, kara- yo ngaɗə məsəɗagura ɓwanya hyel ana bəji na nji ya yi ɗi. Ka bəjir- bəji na yo ngaɗə məsəɗagur nə tsəu, pəchir-pəshina pəshina nju go sabur fa tsəu. Ə ngə nju məra, nju tsəmɗədzə u vi na nju əə vi həsəli anə hyel. Nju tsəmɗədza, nju pətlənya nju usaku hyel, əna ji nəu na ea u fa nda biya nda ga shili na ea u fa nə nja gwa. Nju usaku nyi nju pətlənya nju gədi, aga tsəu ja ja nəu na ea u fa nə nju gwa gwa na. Nju tsa dang i, nju na miya həba həba, nju utsa. Nju biya nju ki zhul mələm, go ngyar mələm ngha, go ma i kyo mələm kuvang nyo ki utsa nyo na miya ka nda. Əngə tsəu nyo zhul mələm mələm nyo ma i. Əngəu nyo ki ɓwanya nyo ki ngaɗə daɗi nyo go sabur. <noise> Əngə tsəu, ma bəji na kwamə nghə ko zamə ɗa o hə mala ko kwamə ɗa o ɗəuwa, yo ngaɗə məsəɗagur pəshi pəshinyi, yo utsa, nju na miya ta ja nju səm sə pampaməu nyo ngaɗə məsəɗagur ngama i nju gədi aga ki gənda ki ngya jam tsəu. Ə ə ngama sə mənagə ja u- u ngyagə ngyar ndəu, naja ngə sə mənagə ja.